اول حاجة هشيل اللمبة اللي بايظة او اللي اتحرقت هشيلها و بعد كده هشتري واحدة جديدة و هركبها بس المفروض الأول اتأكد ان الكهربا مفصولة علشان متكهربش او يحصل اي نوع من أنواع الاذى و بعد ما اركبها افتحها أشوف هي شغالة ولا لا